Delani nioꞌ este lokez knae bostekw nemanroke bisoo este este este nas nikawri naresh nia wbeyse lanu law starema esterajwe este chi chitoriow rat matoskera kroma, parsieranoma loma lokenox alrebanollꞌ naꞌ neseramayoy yikenon, teremanoro ma byen kats pur ste este saremanikeə dekeno sienna remankerioralan siknare chitalama kasta to adsə atu riolankə asta soapta asta to este saremanre naꞌ shniereni te- tenase nani tulankə sebersu este maneki yewe esta andi este grati oti este forninari sien mankə este no lankə shiunox narema zakeno ma este hasat womaro wono teshtroni malo sake sakenas maste chumalo niestesegachu asktede roli chik, chumagrate dekana wen chuga wlanke stula to siknale to muete kriu malanke.